Ia, vôalohany zen̈y man̈ano mbalatsara antsika jiàby navy eto. Abakà eo amin'izay man̈ano mersy koà ny amin'ny fiaviananarô fôtony kôa tsy navy edy anarô very main̈a edy ràha namboarin̈y ty niany. Kay diantsika eto zen̈y misy lafety kay man̈asa antsika jiàby zen̈y tsy han̈ano vahiny fa samy han̈ano zen̈y vitany e, kàra zen̈y.